Benn bu ma ko lekkee rek danaa ko yëg suma yaram, muy lekk boo xam ne rek bu ma ko tiimee rek danaa sentir baax na, bu ma ko jëlee rek dana <noise> jàmm lay doon, <noise> mais tamit nag suma xel bi nanguwul rek so togg boo xam ne boromam setut, fi mu ko indi setut, walla ñorut, walla mu am comportement boo xam ne boo ko gisee rek sa xel day bañ. <noise>